<hesitation> kiki kikisikcho keiyo, aetu kokipetusie choto kokiui kiui sapet, amuu kimiich keam kimyet kinyil agenge akoi akoi koskoleng. Anan komakinyor akot tuk chekiamei.